Appareil photo zaigny karazagnan-draha karaha carré carré hely zay izy dia <hesitation> anao le manao- magnano pôstera de misy raha kitihiny hely aminazy igny de mijanona agnatin'ny karaha carré carré akao pôsteranao igny de to de afaka entigny sasagna aminjay izy igny de aboaka de le s- azonao le sarinao tamin'posteranao tary tsisy mihafa aminazy.